باش تربط السيور مزيال ديال السباط ديالك اولا خصك تجبد مزيال داك السيور من جوج جيهات او تلاقيها مع بعضهم او تعمل واحد الزغطة اللولية والزغطة الثانية تستعمل فيها هداك الاصو فهمتي او تأكد مزيان راك انك عملتي هاد العملية مزيان باش ميتفسخش بسهولة